Zah zany mitôndra lakle eh dimy ih, akeo de misy lakle an-tragno araiky, lakle ny vavahady araiky, lakle ang'ny môtô araiky, de lakle agn'ny dosy araiky de lakle agn'ny WC araiky.